जब भी हमुन जीव विज्ञान पढ़ी छे छ्वोटा मां त तेमा एक शब्द ऊंद परागण। हमरि दुनिया मां कम से कम नब्बे प्रतिशत तक पौधा यमण्यें छिन ज्वो हमरा बणूं मां छिन, ज्वो हमरि जंगली वनस्पतियां छिन, तूंते परागण की जरूरत पड़दि अर ये परागण कन मां म्वारा यानी मधुमक्खी सबसे ज्यादा एथर रौंदिन अर यमणयें यि क्या करदिन, पर्यावरण कु, ज्वो हमरि पूरी प्रकृति चि, येकु संतुलन बढ़ें ते चलदिन। यमण्यें ह्वंदन म्वारा। यि सिर्फ हमते शहद नि द्योंदन, येका अलावा सि हमरि प्रकृति ते भी जीवित रौखदिन।